formaður Eflingar er vonsvikinn yfir niðurstöðu Félagsdóms um að örverkföll sem áttu að hefjast eftir helgi séu ólögmæt dómurinn

að félagið þurfi að bera hallann af ónákvæmni við boðun þeirra forsætisráðherra Nýja Sjálands segir að breytingar á séu löngu tímabærar eftir skotárás í landinu í áratugi fjölmargir vottuðu þeim sem létust virðingu sína í dag

katalónska þjóðin vill fá að ráða framtíð sinni sjálf líkt og Íslendingar fengu að gera fyrir rúmum hundrað árum þetta segir utanríkisráðherra Katalóníu sem er í heimsókn hér á landi nemendur í fataiðn matreiðslu húsamálun og stálsmíði hafa spreytt sig á ýmsum verkefnum og störfum á sýningu í Laugardalshöllinni síðustu þrjá daga Íslandsmót í iðn og verkgreinum fór þar fram í dag sextán ára menntaskólanemi hefur óumbeðinn mokað snjó fyrir nágranna sína á Ísafirði í allan vetur hann segist moka til að losa um orku sem hann eigi nóg af

til þeirra komi ekki að þessu sinni vegna úrskurðar Félagsdóms bílstjóri hjá kynnisferðum og félagi hjá Eflingu segir að bílstjórar séu tilbúnir að grípa til verkfalla því kjörin séu ekki nógu góð

til að mynda talað um að starfsfólk ætti aðeins að vinna það

í starfslýsingu og ekkert annað í dómnum segir að allur gangur sé á því hvort starfslýsingar séu til staðar og hvort

þær séu munnlegar eða skriflegar þegar svo ber undir sé alls óvíst til hvaða vinnu slíkt verkfall nái því fellst Félagsdómur á að boðuð vinnustöðvun Eflingar sé ólögmæt sökum þess að eitt atriði sem er ólögmætt og vegna þess að það var kosið um þetta allt í einu þá er því öllu kastað út Félagsdómur segir jafnframt að til þess að vinnustöðvun sé boðuð með lögmætum hætti þurfi

stéttarfélag að að afmarka með skýrum og greinargóðum hætti til hverra hún skuli taka gegn hverjum hún beinist og önnur atriði sem geta skipt máli að mati dómsins þarf stéttarfélagið að bera hallann af öllum vafa í þessum efnum Sólveig segir of snemmt að segja

að nýju um önnur örverkföll í stað þessara ég var bara mjög svekkt þessi svokölluð eru í heild sinni ekki

ekki ólögmæt þannig það er alls ekki útilokað að við munum beita þessu á einhverjum einhverjum síðari tímapunkti verkfallsaðgerðirnar ná til yfir tvö þúsund félaga hjá v r og Eflingu hvernig varð þér við þegar þú sást niðurstöðu Félagsdóms í gær mér bara krossbrá þetta er allt önnur þrátt fyrir þetta standa sem hefjast á föstudaginn vikurnar eftir það eru boðuð fimm verkföll sem eiga að standa ýmist í tvo

þann dag manni hundleiðist verkföll en þetta er bara

sem verður að grípa í ef staðan er svona við erum bara eins og flugstjórar á vegum úti launataxti mætti vera betri Nýsjálendingar vottuðu þeim sem féllu í hryðjuverkaárásunum í virðingu sína í dag forsætisráðherra landsins segir breytingar á

tímabærar samfélagið í var nánast lamað í dag eftir hryðjuverkaárásirnar í borginni í gær margir vottuðu þeim sem létust í árásunum virðingu sína og lögðu blóm og kransa nærri

þar sem árásirnar voru gerðar þeirra á meðal var hann átti stóran þátt í að handsama árásarmanninn en það tókst ekki fyrr en þrjátíu og sex mínútum eftir að lögregla var kölluð til Ástralinn sem framdi voðaverkin var leiddur fyrir dómara í gærkvöld hann hefur verið ákærður fyrir morð en fjörutíu og níu féllu í árásunum og tugir

særðust forsætisráðherra Nýja Sjálands hitti aðstandendur látinna í dag og ræddi við forsvarsmenn samfélags múslima í

hefur hún heitið breytingum á byssulöggjöf og segir að bann við hálf sjálfvirkum vopnum komi til greina milljarða skerðing til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga gengur alls ekki upp að mati borgarstjórans í Reykjavík ráðherra sveitarstjórnarmála segir að gripið hafi verið til þessarar skerðingar vegna þess að hagkerfið sé að kólna forsvarsmenn Sambands íslenskra sveitarfélaga voru boðaðir á fund í fjármálaráðuneytinu í

vikunni þar sem þeim var tilkynnt að samkvæmt fjármálaáætlun til næstu fjögurra ára ætti að skerða framlög ríkisins til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga skerðingin nemur um þremur milljörðum á næstu tveimur árum eða hátt í tíu prósentum stjórn sambandsins samþykkti harðorða bókun vegna málsins í gær þar sem aðgerðir stjórnvalda voru kallaðar árás og alvarlegur trúnaðarbrestur borgarstjóri vonar að fallið verði frá þessari skerðingu enda sé hún mikið

áhyggjuefni það sem stendur fyrst og fremst að okkur er að stór hluti af fjármögnun málaflokks fatlaðs fólks fer í gegnum jöfnunarsjóðinn og það eru sannarlega mjög óvænt tíðindi ef það á að standa fyrir af hálfu ríkisins niðurskurði á þjónustu við fatlað fólk í tengslum við það verkefni að tryggja ríkissjóði nægjanlegan afgang og fjármagna aðgerðir í tengslum við kjarasamninga mér mér finnst það alls ekki ganga upp Sigurður Ingi Jóhannsson ráðherra sveitarstjórnarmála segir að gripið hafi verið til þessarar skerðingar vegna þess að hagkerfið sé að kólna auk þess sem töluverð óvissa sé ríkjandi í efnahagslífinu

nú eru kjarasamningar fram undan hækka það mun meðal annars bitna á sveitarfélögum þurfa þau ekki að geta fjármagnað þær hækkanir allir þurfa fjármálaáætlun út úr þinginu fyrr en löngu eftir

verið breytt í einhverjar staðreyndir hverjar þær verða vitum við ekki núna vegna er óvissa Sigurður Ingi segir að fjármálaáætlun verði lögð fram undir lok þessa mánaðar hún verði þá tekin til þinglegrar meðferðar sem taki um tvo mánuði núna hljóta fara af stað viðræður af mjög mikilli alvöru og ég geri þá kröfu

að þær skili farsælli niðurstöðu ætlar þú að beita þér eitthvað sjálfur í því já ég mun ekki liggja á liði mínu í því um tíu þúsund mótmæltu í miðborg Parísar í dag og mótmælin voru mun harðari og ofbeldisfyllri en síðustu laugardaga mótmælendur rændu og kveiktu í verslunum við

og köstuðu grjóti og múrsteinum að lögreglu um fjórtán hundruð lögreglumenn voru í miðborginni

sögn franskra yfirvalda var þar álíka stór hópur mótmælenda sem lét ófriðlega lögregla beitti ítrekað táragasi og öflugum til að dreifa fjöldanum nær stöðugur

var í borginni í allan dag og aukin harka að færast í mótmælin

hafa staðið

fékk afhenta nýja þyrlu í flota sinn í dag þetta er

sem kemur í stað eldri þyrlu hjá Landhelgisgæslunni

og sérstaklega útbúin fyrir leit og björgun þyrlan var áður notuð í Hammerfest í Noregi hún

fer ekki strax í notkun því þjálfun flugmanna og flugvirkja stendur enn yfir nýja þyrlan þykir fullkomnari en þær sem gæslan hefur

og er keimlík en er sem sagt aðeins stærri aðeins meiri burðargetu og nær lengra og hefur sem sagt meira flugþol og

einhverju leyti en aðalmunurinn er

tæknilegra betri tugþúsundir komu saman í Madríd höfuðborg Spánar í dag til að

lýsa stuðningi við sjálfstæði Katalóníu þá var réttarhöldum yfir fyrrum leiðtogum sjálfstjórnarhéraðsins mótmælt mótmælendur veifuðu fána Katalóníu og hrópuðu slagorð aðskilnaðarsinna stuðningsmenn sjálfstæðis Katalóníu hafa komið saman í nokkrum evrópskum borgum undanfarna mánuði en þetta er í fyrsta sinn sem slíkur er haldinn í Madríd

lýstu yfir sjálfstæði frá Spáni haustið tvö þúsund og sautján en aðeins örfá ríki studdu kröfu þeirra um sjálfstæði og þessu tengt það er hægriöfgaöflum á Spáni að kenna að ríkisstjórn Spánar hefur slitið samningaviðræðum um sjálfstæði Katalóníu þetta segir utanríkisráðherra heimastjórnar Katalóníu hann segir að

þjóðin vilji fá að ráða framtíð sinni sjálf líkt og íslenska þjóðin gerði fyrir hundrað árum það hefur ríkt mikið

óvissuástand síðan heimastjórn Katalóníu hélt atkvæðagreiðslu um hvort Katalónía skyldi yfirgefa Spán og stofna sjálfstætt lýðveldi skoðanakannanir sýndu að fylkingarnar voru nokkuð áþekkar ríkisstjórn Spánar barðist hins vegar hart gegn kosningum sagði þær ólöglegar og beitti lögregluvaldi á kosningadag niðurstöður kosninganna þar sem var rúm fjörutíu prósenta þátttaka voru að níutíu og tvö prósent vildu

sjálfstæði úrslitin voru ekki viðurkennd og fjöldi stjórnmálamanna fangelsaður Alfred utanríkisráðherra í heimastjórn Katalóníu segir mikilvægt að fái að ráða sinni framtíð sjálfir hann segir að ný ríkisstjórn sósíaldemókrata hafi hafið viðræður við stjórnvöld í Katalóníu um friðsamlega lausn á deilunni en síðan slitið þeim fyrirvaralaust fyrir nokkrum vikum nú standa yfir réttarhöld í Madrid gegn tólf forystumönnum aðskilnaðarsinna þar á meðal fyrrverandi ráðherrum úr heimastjórn Katalóníu verði þeir fundnir sekir eiga þeir yfir höfði sér allt að tuttugu og fimm ára fangelsi

raforkukerfi sem rétt annar deginum í dag er ekki

í stakk búið til að takast á við mjög stór áföll segir forstjóri Landsnets til standi að fjölga raflínum á Norðurlandi til að styrkja kerfið og það sé hálfgert neyðarástand að einungis ein lína liggi út á Reykjanesskaga forstjóri Landsnets fjallaði á vorfundi félagsins meðal annars um hvað slægi út þjóðaröryggi hann segir kerfið misvel

eins og miklar náttúruhamfarir

ef við horfum á landið sem heild og almennt með öryggið

þá er það misjafnt víðast gott en sums staðar alls ekki eins og sjá má hér eru flestar virkjanir landsins á virku eldgosasvæði það þýðir að það er aukin áhætta að verði einhverjar hamfarir nálægt þeim þá gæti það haft áhrif á

vegna goss í Öræfajökli og var þar miðað við gosið þrettán hundruð sextíu og tvö í hagstæðri vindátt færi megnið af gjóskunni á haf út en ef

áttin væri óhagstæð til dæmis austlæg væri svona og

næði um allt Suðurland og langleiðina til höfuðborgarsvæðisins Guðmundur Ingi segir að reynt sé að búa sig undir allar aðstæður við vorum til dæmis með stóra æfingu fyrir tveimur vikum þar sem ekki bara Landsnet var að æfa heldur flest orkufyrirtækin og ýmsar stofnanir almannavarnir og Landspítalinn jafnvel var að æfa með okkur og þar vorum við að æfa gos í Öræfajökli við þær aðstæður að stór hluti fyrirtækjanna var veikur af inflúensu Guðmundur Ingi segir að styrkja þurfi innviðina fyrirhugað er að leggja línu frá Fljótsdalsstöð að Kröflu og frá Kröflu til Akureyrar sem og síðan frá Akureyri að Blönduvirkjun einnig sé hálfgert neyðarástand

að einungis ein lína er út á Reykjanes þar sem stærsti flugvöllurinn er og það gefur auga leið að kerfi sem rétt annar deginum í dag er ekki tilbúið til þess að takast á við mjög stór áföll lögreglan var með töluverðan viðbúnað á Austurvelli í dag þegar stuðningsmenn hælisleitenda annars vegar og liðsmenn Íslensku

hins vegar mótmæltu þar á sama tíma ekki kom þó til neinna átaka samstöðufundur með hælisleitendum og flóttafólki á Íslandi fór fram á Austurvelli í dag líkt og síðustu helgar um klukkutíma eftir að

hófst örkuðu liðsmenn Íslensku að Alþingishúsinu þar sem þeir mótmæltu því sem þeir kalla ofbeldi hælisleitenda gagnvart íslensku samfélagi og lögreglunni þar er vísað til átaka á milli lögreglu og hælisleitenda á Austurvelli fyrr í vikunni það á ekki að ganga gegn löggjafarvaldinu þeir eiga að gegna ef lögreglan segir eitthvað hafa þeir ekki gert það þeir gerðu það ekki um daginn

myndir staðfesta það lögregla var með töluverðan viðbúnað í dag en ekki reyndi á hann því ekki kom til neinna átaka á milli fylkinganna þótt skipst hafi verið á orðum björgunarsveitir þurfa að nota tekjur sem aflað er með sjálfboðavinnu í að greiða skatta til ríkisins formaður

geisla á Fáskrúðsfirði gagnrýnir að ríkið hafi til þessa ekkert lagt í heldur skattleggi rekstur á björgunarbátum RÚV hefur fjallað um nauðsyn þess að endurnýja björgunarskip Landsbjargar og sagt var frá nýlegum fjörutíu milljóna króna

hraðbát björgunarsveitarinnar geisla á Fáskrúðsfirði björgunarsveitir fá niðurfelldan virðisaukaskatt af stærri búnaði eins og bílum og bátum en það er ekki nóg að kaupa búnaðinn það þarf líka að reka hann og nú er annar

bilaður af eldsneytinu þarf að borga virðisaukaskatt almennt bensíngjald sérstakt bensíngjald og kolefnisgjald hann tekur um sex hundruð lítra þannig að miðað við bensínverð í dag þá kostar um hundrað og þrjátíu þúsund að fylla á alla tanka og af því fara um það bil sjötíu og tvö þúsund krónur beint til ríkisins þannig að fyrir mig

það ekki eðlilegt skipaumferð hefur aukist bæði vegna skemmtiferðskipa og strandveiða á sumrin óskar hefur gagnrýnt að hjá fiskveiðiþjóð á eyju úti í hafi sé það á ábyrgð að safna peningum til að tryggja öryggi á sjó mér finnst að

að það geti ekki bara verið á ábyrgð einhverra karla og kvenna út um landið að að sinna þessum málaflokk ríkið eða útgerðirnar eða hver sem það er sem sem greiðir þetta en allavega á ríkið ekki að vera að taka af okkur peningana sem einstaklingarnir og fyrirtækin eru að láta okkur hafa til

þess að reka þetta það er alveg fullkomlega óeðlilegt ég verð að segja það mikill skortur er á fólki í fjölmörgum iðngreinum þar á meðal í múrara og sjúkraliðanámi mennta og menningarmálaráðherra segir mikilvægt að efla námsgreinar sem endurspegli atvinnulífið sýningin mín framtíð var opnuð á fimmtudag en þar eru framhaldsskólar kynntir og Íslandsmót iðn og verkgreina fór þar fram í dag á sýningunni eru hátt

í sjötíu og geta gestir og gangandi prófað ýmislegt og skellt sér í fjölmörg störf nemendur hafa fengið tækifæri til að kynna sínar deildir síðustu daga hvað eruð þið búnir að vera að gera í dag í dag við erum löngu byrjaðir við byrjuðum á fimmtudaginn við erum búin að vera að steina í dag og

mjög gaman nú erum við að taka lífsmörk á gestum og gangandi á sýningunni við bjóðum upp á blóðþrýstingsmælingar og

hvers vegna ákvaðstu að velja þér þetta nám þetta nám ég bara byrjaði ungur og

mennta og menningarmálaráðherra hvetur alla til að kynna sér hvaða námsleiðir eru í boði hún var sjálf ekki lengi að grípa í

hvernig fannst þér hún standa sig

maður fyrsta skipti bara mjög fínt mikill skortur er á nemendum í pípulögnum umönnun bæði á spítölum og hjúkrunarheimilum

þetta er mikilvægt vegna þess að þetta endurspeglar atvinnulífið okkar og það er eftirspurn og þörf

menntuðu fólki úr þessum greinum og við sjáum það til að mynda að það er annað hlutfall og aðrar tölur sem

við sjáum sem eru að útskrifast til að mynda á íslandi úr iðnverk og tæknigreinum en til að mynda Noregi fjölgun af því það er verið að kalla eftir því íbúar við Sundstræti á Ísafirði eru líklega öfundaðir af öllum í bænum segir íbúi við götuna

í götunni í vetur íbúar við tappa af orkunni já Kristján er úr

síðasta barnið í inn Djúpinu og flutti á Ísafjörð í haust til að fara í menntaskólann þetta er bara mín daglega vinna við höfum ekki þurft að taka upp skóflu í vetur þetta munar öllu því það getur verið puð að moka

allt á kafi hérna þá var hann bara eins og

Kristján keypti sér fljótlega hentuga skóflu í verkið

tröppur og þannig þetta er eiginlega tryggingin mín fyrir því að komast hérna labbandi þegar það er svell hann af bæjarbúum þá að veðri í kvöld og nótt snýst til

áttar með stöku snjóéljum um landið sunnan og vestanvert en bjart með köflum norðaustanlands víða verður næturfrost en allt að fimm stiga hiti yfir Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer yfir horfurnar hér rétt á eftir skulum við sjá hvað ber hæst í íþróttum dagsins hjá Einari Erni Jónssyni s a tryggði sér í dag Íslandsmeistaratitil karla í íshokkí með öruggum sigri á s r á Akureyri Valur steig stórt skref í átt að deildarmeistaratitlinum í úrvalsdeild

og Jóhann Berg Guðmundsson var í

yfir niðurstöðu Félagsdóms um að örverkföll sem áttu að hefjast eftir helgi séu ólögmæt dómurinn telur að félagið þurfi að bera hallann af ónákvæmni við boðun þeirra forsætisráðherra Nýja Sjálands

skotárás í landinu í áratugi fjölmargir vottuðu þeim sem létust virðingu sína í dag þjóðin vill fá að ráða framtíð sinni sjálf líkt og Íslendingar fengu að gera fyrir rúmum hundrað árum þetta segir utanríkisráðherra Katalóníu sem er í heimsókn hér á landi nemendur í fataiðn matreiðslu húsamálun og stálsmíði hafa spreytt sig á ýmsum verkefnum og störfum á sýningu í Laugardalshöllinni síðustu þrjá daga Íslandsmót í

iðn og verkgreinum fór þar fram í dag sextán ára menntaskólanemi hefur óumbeðinn mokað snjó fyrir nágranna sína á Ísafirði í allan vetur hann segist moka til að losa um orku sem hann eigi nóg af þessum fréttatíma er lokið

fluttar í útvarpi klukkan tíu í kvöld og við minnum

punktur is er uppfærður allan sólarhringinn takk fyrir samfylgdina